Tɔ, fu wan iŋɛ se'em painti bɔ'ɔ de la <hesitation> yia daana nari ti fu mina color sɛka ti fu bɔta ti fu dikɛ painti bɔ'ɔ la. Fu san baŋɛ color sɛka ti fu yeti fu dikɛ painti bɔ'ɔ la, magesɛ wuu fu boti la fu dikɛ color bayi, magesɛ wuu pɛɛlega la mɔlega la, see fu baŋɛ fu yeti fu da la paint bana bɛɛ? oil paint bii water paint. See ti fu baŋɛ style sɛka ti fu bɔna ti fu painti fu bɔ'ɔ la. Fu nyaa san baŋɛ style sɛka ti fu bɔta la ti fu nyaa pɔsɛ nyaa painti fu bɔ'ɔ la.